España jaevi mbaetɨ mbate yaikua mbaeko iyɨpɨ reta oeya supeva, jaeñoma aesa yuvanga tomatepe, jare omboguaireta torova, oïmeko aipo ïrü mboromboete jekore guinoï reta